Bun maweyi bun ma nɛ anicuru ma issi, he banicoza tawɛ a ŋɛ arobeda ŋɛ tobun ma nɛ a nicuru ma isi.